انا احب وجبات كثيرة وبس إني اكثر شيء احب البيتزا واحب البرجر كمان الكبسة احبها وما تتغير وجباتي المفضلة حسب السنة او حسب الطقس طول السنة بيكون نفس الوجبات اللي افضلها.